Ámi mmè bò ké ákpògò ákpá nó ágwò inémésit, nták ámbòhò ntèdè ádè, ké ágwò ádè nyènè ákpògò <hesitation> ágwò ádè ábà kè ifik, ágwò ádè ĩnièhè inèmèchid kè idèm ntàk à áyò achĩele ntò mmĩ mi kpàkpàn k'idung ánnáng m, àfò tié ákánná áyén ákud, ndidiá itĩéhé kè ufók, ntòk áyèn unyènèkè ákpògò ufòk nwèd ukpè, álá m átuá áluk umi, àlà m ádu tuá duk umi, nwán áfó átiè àfò ábènè áyèn àfò ásè ilèd ásidè ámà k'iwuò ákpèmà siò ákpògò ánò n'ákà ákè ánám ilèd ánung ásinè áffòng ntè ágwò, nté ágwònwàn ndò àfò ákèdóhó ámá bènè áyén ichè ntè mmè nkà ámò éké nuk édó ná èkè nuk édó ányè ágwò ásángá, ásinè áffiong, ádià mkpò áffiòngò álán, idém ás, idém áyáyá ányè áyòng ádi tiè k'ufòk átuá, anwuno, àfò o ákèdèhè èbè ámò ámábèn áyén ásè, ákènè ámá nták á, ányè ibáhá kè inéméchid ibáhá kè inèméchid, ndè àfò èbè ubuhu bá ké iném échid nták á nwán àfò ákè dóhó mi, ákè dó ányè sá ákè má má ányè. mmaa ányè di tiè mmóng áyèd, mmóng áyèd. Ányè dè kè mkpò ányè ánámá nè ányè ániè mmòng áyèd mi idèhè àfò ánám ányè ádè because àfò unièghè ákpògò, unièghè ákpògò, álunièghè ákpògò ágwònwàn àfò ikòbò inèmè, inèm kè idèm ádi tie k'ufòk, ntò áfò idèm ichòngò, ntò àfò èkèmè fòngò inò èyip mkpò k'èfàk, é ná yip mkpò ádè ntè idáhá éké yikpè mkpò, ètòk áyèn ákè yippè mkpò k'udu usòng m mi, émum, é gwák áffòng émà k'idem, éjukpò ányè ságá ifèd, álád uduk ikpò ètòbò kè isin èm tuàn, élud ányè ékaa utut ékà nè étté, ékòd ékà nè étté ébò gwò tikè di chè sé ákè mán, gwó tiké dĩchè sè ákè bòn, ékà ágwò átikè ábuud ádiá isò ámà édibò ékà, kòb sé ábunó mi. ákpògò nlicháng, ébò ákpògò ukód, énàm ádè émà énuk ébén ésòk mmón udò bòt, ányè kè sinè kè ánwá udòbòt, ámámá ékà ádiyòng, áyèm nté álili buòd ákpògò, ibèn inuk ikibò kè ánwá udòbòt. Ágwò ádinèhè ákpògò, inyènè inèmèchid o, ágwò ali nwèhè ákpògò ndèhè sue kè àkpà nèm Ábási èchid o, ágwò ádinǐèhè ákpgo, ikèmèkè inám èti mkpò inò ágwò nwèn o, ikó Áwási ábò ntó mi nè mbòn sè idèm áchòng, ábiòm mbiònò mbòn sè idèm ámèmèm ̣ima! Ágwò álĩ nĩèhè ákògò ábi námfiè ĩkĩ biòm? Ábiò biòm ákè mò ámá? Ányè sin nè mbò, kè ágwò áli nièhè ákpògò inèmmè idèm ámò échid inuku inèm ágwò nwèn échid